اول شي بتجيب المكواه بتأكد انها نظيفة بتعايرها على <hesitation> نوع الملابس اللي انت بدك تكويها بعدين بتحط القطعة اللي انت بدك ودك تكويها على لوح الكي بشكل مسطح وبتتأكد ان ما فيها التجاعد بتبدأ بالكي، بتبدأ بالاكمام، بعدين بالصدر، بعدين بالظهر بتستخدمها بحركة مستقيمة للأعلى والاسفل عشان المناطق المتجاعدة تتسانى معاك بعدين بتركن الكاوية بشكل انها ما تضيح عليك مرة ثانية.